Ny tena ilaiva azy io da hijereva ny kita atety egny amin'ny lagnitsy egny la hitahitatenga soa, mahita lavitsy tegna afa mijery agnaminy.